मोरक्को के आदमी मन सुंदर सुंदर कपड़ा पेहेन्थे। व्यापार करथे अउ यहा के लोग मन ल ले जाथे काम कराये बर। यहा वाला मन काम भेटाथे तो कर लेथे।